Nnang hotom ara bhanor anyi bha stator nnang hotom nna oyar ikpaio ikpai min ta hodemene oyar ntamata ma bha hefofone nfa ete anum un nono nnan naukpom ara ikpaio oyar nze ara hotom ihono hotom ihon ara hotom kwa obhazi unyio nta njana bur nta hobo ara bha hun ba mona nzere bhi kpai oyar gwora hotom kwanna bha hefofone nnang hotom ara bhanor anyio nnanyar be nse bha refor anyi uyang kwa bha bho do nzizia nse isa ja nna hanjan pana nze isa zen rekpekperio jen rabhodo sora hoyar anum nh or nze hiyanasire oya hundemademene bheven ba bhindemene bhe rumarumo nna ukpom ara bhanyi gwora egwa nzen bhanyi bhaohora ngwaegwa nna ngwo royor nsa he hubho ngwa nba hehubho ngwa nfene nyar hozaro hoza ibibo Nnanbheven bhanyio mpana izu zumo ekwoi hivuvuo ehubha bhinai bho gwa ete odor oku efoma bheven banna bha nume toma mabhrta horumo nwa howa bho nzam izamo nna ozizia ara wunoroma roma ora bheven ba bhindemene bannana hanseh tutu oba mum ntan ka ntamo ma oposora nta nna hotom ara bhano anyi hanseh san zizia nna ozizia nti kumo rija nyina bhoven a'osi fannan si ara reme adon asum ozizia munta hi demene ibo hanmobho bhono ante nna bhe kpamo sora bhounda sa bhori nvar shnku bho bhinyio sorani nnu efoma onor hantataio nta roso azii se roro onor han jan ratai san bhinna ozizia anum tutu oba kpam kam ne ma kpam kpam ntan senne bha bhoa ntanka nna ozizia mman tor njimo so ora bhoven da bhona njia nka nna hotere kwemo ozizia munta ho demene onor agwen gwo na ozizia bhuwong ama bhe zabho ara re me adom ase onor agwen gwo na ozizia homo kpa- kpama onor agwen gwona ozizia oso yina bhanor arokor bkos ozama gwona ozizia bhuwong ama bhe zabho onor agwen gwo na ozizia Hobhini omonaro oso nangwe bha hiso zere obhazi ese kpakpa obhazi otaranio bhama hotere unwe oro ono agwen gwo na ozizia izuma mma bhegba onor agwen gwona ozizia hitar mmabhe kpor ora bhoven fona ozizia undemene uyang kwa nnang hotom sa na ozizia hotom sa bhanor ara habha zi zina ozen ba ujumene bhafi bha hitom ba bhanpo hitom honang ozara ozizia anum san zizia sanzen si mpana nzensio ma ohumoretor a'usere rofem ahara rodemene be nta be bhange nka nan hotom kwem rofem rodemene be bhoro o'ora oyar ikpai me voi oko nan hotom kwem ora ozizia anum ozizia agwen gwonno agwen oko na mofi yen bho hora afi hito bhahora ntorozen ozizia agwen gwokona ora hotom agwo aka kpeo ora akwenang kwa gwo aka kpe fi yen mo anan kwe bha ohora obhazi a'yon san gwan agwe okpor ora ozizia mmora retor a'hotere asum onor a'gwen gwona ozizia ozu- zua omonaro bhanor asa bhohonor bhanor bhobhobhoa bhanor bhoze ozara ara gwan ozizia ara anum nsan nsem ne sabhanzeo